Cuandi l'ere cit che andazìe a l'azilo nido l'era gia sempre ënsema, mi m'ërcordu che l'ai d'foto ëndua i seve gia tüti e dui da fianch e fazìe co co ël bagnetto ënsema e cuand al era ura dë dörmi ël dop mezdì a duvìu sempre bütete büteve dauzin e parei riusive a dörmi, deznò i dürmìe pa